सच में आपके ऐसो काये लग रहो है कहे जो बदलाव अच्छा है या बुरो आप अच्छा ही है। मोये लागत है कि तो तुम अब और ज्यादा आत्मविश्वासी हो रहे हो और ऐसा क्या हुआ जिसे तुम्हें इतना बदलाव हो गाओ है। धन्यवाद मैंने पिछले कुछ समय से काम करना शुरू करो है। नये अनुभव से सिखने की वजह से मेरा नजरिया बदल गाओ है। यह तो वाकई प्रेरणादायक होत है क्या तुमने खास तरीकों अपनाओ जैसे नयी आदतें किताबें पढ़त रहत। या किसी प्रेरणा से लेना हो हाँ। मैंने खुद के बेहतर बनाऊन के लाने नियमित रूटीन शुरू करो है। कुछ प्रेरणादायक किताबें पढ़न अपनी सोच को थोड़ा सकारात्मक बनाऊन की कोशिश करन लागो हो। यह बहुत अच्छी बात है और खुशी है कि तुम इतनो बेहतर महसूस कर रहे हो। वैसे क्या तुम्हारे इस बदलाव का कोई खास चुनौती भी आई हाँ। शुरुआत में मुश्किल भये और पुरानी आदतो को छोड़ने के बाद नयी आदते बनाना संघर्षपूर्ण है। लेकिन आब मोये लागत है कि सब जरूरी होत।